A nunthe nuꞌuan 'uan la veng'a ngo ntha sunthe nthasunthe katse la nguxra nch'e chundaꞌa ngununthe thi nu guesta la yaa la thjengo nthasunthe la ntha tsjunthe thjua nthatsjon the tjua la nthꞌi la te na chunda na la n'ela pero jna la sintha sunthe yaa thi ndathi tana jni la claveina blanca y roja chaa te la ntha ntha ntha nthatsjo nthatsjo re jna nthatsjo ntha thunua ntha la sine nthatsjo re jna la thjua <noise> yaa tsjo thi thiꞌa thi enga ngo nthatsjo chunda nthꞌi la ya la katse engꞌa ngo la ya la tsjo tsendaꞌa eng'a injgo ntha la thi tsjo. <noise> Tsjo pindo xi lo ni yaa thi xreen xi nthatjan jna la nixin ni na la juaya thi tsjo la como ntha thuyua jna <noise> thuyua jna la <noise> yaa thi yua <noise> yua thi <noise> tsingo ntha la ndathi t'una tsjo la ni nche'in se chujni ni ya tsa la tsjo yu ba ro <noise> ya ya la ndara tsji tsjo yu ba la o jna ni thi ka yu ba la <hesitation> pero ya la ntha thi la tsjo yu ba ta ta ndayi tatsige'e yana a na xru xri jna la xra thi tsjo yua ngexi ntha yu ba ntha verde es verde todo.